Ia, irô Esipen̈y àby io ndreky zen̈y, irô zen̈y malaza aminy resaka fahaizan̈a mintsinjaka, satroko ndrô in̈y. Avô koa misy pen̈y koa zen̈y, anisany kolontsain̈y ndrô, <hesitation> fahaizan-drô mandoky.